Kən nəngwimən gʊlər aji nən bamən dʊta fəri finitangu nən bəmən dʊta gare bən nya dʊta nənga nemər ki bənən dəb nən bamən jəni gəre finitangu ka tʊyabəne nən wai hii fini tangʊ ka tʊbagabnəne nən jərrə nyagʊ, finitangu ka tʊgabəne nən tamən kante yəre finitan ya ka tʊyabəne nən nənga jəni dən dang yare bənkə hangu me wu ki me bənən dəmən nən tʊmən bwi hangu me wu ki me ba nən dəmən nən jir kwetərei ki nyənkə yənga tʊgabən kənən bamən sutəng nan dən ki kənən babən dute gare nən gəbai gʊ nən dəb rə ki nən wai hi gəri nən gəhai yu nən dəb rə ki nən yəranən kasəntə yəri nən gəhai gu nən dəb rə ki nən nənga swe tə gəri dənhangyi karə fini deni a nəni a ləngər da də jimən, ka tuga bənə dəni a langər da dəjimən ka jəybənən dəni a langər da dəjimən bəri ki ku nyənke nyənkə chi chiyəra gʊnke na ma hanga ki mərə nyənkə bən nənya gərəng kə jəre jəre kwetə rang mebən dəmən chi njʊgər da nəbən bənkə bənchi yʊntə yuni a bən bən chi nəb a chʊra go <hesitation> wai wa jərə kʊr səni jəybəne kənən tʊmən bwi nən jəy bwi nən jərre yʊlgai, nən kəlnare nən "nən" məksare a kak ka nəbang bəri ki ka nyafʊ, bəri ki nən yulgoi hanga kura tangfarang nyənkə tə nən gaimən gulər gərəng to finiwag wulaiyəng mən sʊgu mən mo karə fini dəni dinitangu ka nyagu.

rə kan kənə lii fini gəre ndʊtətə kwawi, bəri ki dʊta tə kwawi ka dabrə nyagʊ dʊtə tə kwawi ka jəngmə ne hangʊ jərə nyagʊ yulgoi dʊtə tə kwawi ka tʊgarə kə jərre nyagʊ, bəngə mən sʊgʊ mənə mo karə fini deni a nəni finitanyʊ nən mwam, finitangʊ nən deni finitangʊ jən ma kətə yəm ka tʊgʊ gəne nyənkə tʊ ga bən gərəng karə fini nə kwano mən sʊgʊ mən mo nən nənya swer gəre bənkə nə fini nə fini nən nənya swer gəre na nən jərre yʊlgoi nən nəngn swer karbən mabəmən dəli nən nəng swer gəre kari bagi a swerə go ʊh go waiwa jəre kursəni wu a wəlai a be ka jəre nyangəng mənə kamənə yə ki bən nənga swer gəre bən nənga fini yəre bən nəngn swer gəre, məni mo yəno mən sʊbəmən mo mən sʊgʊmən mo karə fini nyagʊ mən sʊgʊmən mo ka nyayʊ mən sʊgʊmən mo ka tʊgabəne mən sʊgʊmən mo ka jəgbəne, mən sʊgʊmən mo ka tʊmən ne ka mən chi agwi waiye hi gərə kə ku jara yʊlgoi yəng mən chi agwi "waiye" bamən dʊtəta miyʊ gəre kən be gʊng kasənta miyʊ yəra mən yəre kan da miyang mən yəra mən gəre gʊ mən sʊgʊmən mo karə fini nyugʊ kurə jɨr tang nyagʊ ka jəngmən jəni nyagʊ ka tagabənə nyagʊ ka jaybənə nyagʊ nən nənga swer gəre bərki ba tʊgabən nən nənga swer gəre bərki ba jəgbən mən sʊgʊmən kʊrsəni mə jinya. Sərəmi mə jinya nəmər ma nyagʊ a bwi namər me ba jəgni namər ma bə tuga bəne namər ma ba nənga bəmən jinya mən sʊgʊ mən mo nən tʊmən bwi rə "rə" gəre nən tʊmən bwi nən nənga swer yəre nən wai gəre nən nənga ji a daʊtəni gəre bənkə ni dəji kən yəm me bə farə nemər a bwiyangʊ ni dəji kən yəm nyəngka farə kwetərei gə rang ni dəji kən yəm ma bə farə matanga dəlu fʊnəb sʊbəməni mo finitangʊ nən mwan a nə ni fini tangʊ ka deni ka jaybəna gani dəndang dəndang ka tʊgabə ne a gani dəndang ka nən nənga swer gəre a gani dəndan dəndang.